जेस एबी चिउ ए। टी चिउ बाजार दे ए। या चौ खदी कटि किसम के ए। जेशो चौ बासमती या परमल के चौआ ए। या जो हमारे अंधेरे ह से अलग है।